komiði sæl og verið velkomin í

og fáum Tíkallinn um fjármál ég heiti Sævar og nú verða sagðar

nemendur í sjöunda bekk

sendu á dögunum bréf til borgarstjóra Reykjavíkur þau segjast óánægð með að það eigi að loka skólanum þeirra í síðustu viku var ákveðið að loka krakkarnir segja að það sé ósanngjarnt meðal annars vegna þess að þá missi kennararnir þeirra vinnuna þau vísa líka í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem þau hafa verið að læra um þið sendur borgarstjóra bréf

af hverju gerðuð

við höfum verið að læra um Barnasáttmálann og öll börn eiga rétta

það á að loka skólanum ykkar hvernig líst þér

finnst það mjög leiðinlegt af því að

hvað finnst þér um borgarstjórnina mér finnst þau ekki hlusta alveg nógu vel á nemendur og foreldra og við höfum skoðanir skólinn er byggður fyrir hundrað og sjötíu nemendur en nemendum hefur fækkað hratt síðustu ár árið tvö þúsund og tólf

voru hundrað og fjörutíu nemendur en nú eru þeir bara fimmtíu og níu og skólinn því sá fámennasti í Reykjavík honum verður lokað frá og með hausti tvö þúsund og tuttugu þar til nemendum hefur fjölgað í hundrað og fimmtíu kennarar og starfsfólk skólans og íbúar í hverfinu hafa einnig mótmælt ákvörðuninni á laugardaginn var dagur íslenskrar tungu sem haldinn er hátíðlegur á hverju ári á afmælisdegi

Jónasar Hallgrímssonar sextánda nóvember markmið dagsins er að minna á mikilvægi þess að efla og varðveita íslenskuna Jónas Hallgrímsson var uppi fyrir um tvö hundruð árum og er eitt af okkar ástsælustu ljóðskáldum hann var líka náttúrufræðingur og hafði mikinn áhuga á íslenskri tungu menningu og náttúru hann bjó til mörg ný íslensk orð eða nýyrði sem við notum enn þann dag í dag til dæmis orðin aðdráttarafl

stjórnendur málsins í Stundinni okkar og

spreyttu sig á nokkrum í Krakkavikunni síðasta föstudag nú ætlum við að láta dæluna ganga og ætlum að sjá hvað þið þekkið mörg orð sem Jónas bjó til eruð þið til í þetta ókei líffæri sko mér dettur nú fyrst í hug smekkmaður himingeimur

þú veist ég er ekki með nein fleiri orð er lögð af stað yfir Atlantshafið til Evrópu eftir að hafa verið í Bandaríkjunum í þrjá mánuði hún vonast til að geta mætt á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í byrjun desember hefur barist fyrir aðgerðum í umhverfismálum hún fór til Bandaríkjanna í sumar og tók þátt í loftslagsráðstefnu fyrir ungt fólk í New York þá fór hún með skútu til þess að menga sem minnst hún ætlaði síðan að fara þaðan til Chile á

Sameinuðu þjóðanna en það var ákveðið að halda hana á Spáni frekar þá þurfti hún að hafa hraðar hendur og finna far yfir Atlantshafið aftur og án þess að menga var boðið far til Evrópu með tveimur Áströlum og einum Breta sem sigla á skútunni la

ferðin tekur nokkrar vikur en það fer svolítið eftir veðri og vindum hvort hún nær að sækja ráðstefnuna í Madríd það er gjarnan sagt að peningar vaxi ekki á trjánum en hvernig öflum við eiginlega peninga

Blöndal tekur nú við flest öflum við peninga með vinnu við gerum eitthvað fyrir einhvern og fáum laun fyrir það til dæmis vinn ég hjá RÚV við það að segja ykkur frá peningum og fæ peninga fyrir það en þegar við kaupum eitthvað fyrir peninga til dæmis rugguhest af Margréti smiði má segja að við séum að skipta á sem það tók okkur að vinna fyrir peningunum og tímanum sem Margrét smiður notaði

að búa til hlutinn því er oft sagt að tími sé peningar óvenjulegum næturgesti tókst að lauma sér inn í í Póllandi á dögunum á

garðsins sást stór skógarbjörn fá sér sundsprett í lauginni og njóta þess vel að svamla svolítið